Mba hampitohy ny fihavagnategna na finamategna ary mba tsy anagnategna fahotà. Naho <hesitation> naho tegna mamela heloke ty ndaty, ohatsy, nety nialy amitegna; mba malio ty fotegna. Fa naho fa tsy mamela heloke tegna; lasa marare ty fotegna.